फ्रांस की संस्कृति भी हों तो तेत्तो मुंज कोला हों भोजन हों। त्योहार हो तेतुसे मिल्कोर र्होन भाजि। सबसे ज्यादा तो तेयिके खानों खुणोंक भनौं सबसे बढिया। और फ्रांस मुंज जो ईसाई धर्म मानो सोब्सर बढिया।